A ñuu ya´a taagate kasiki ku kakani ntaade taga taka balón kakani btade ku kadu´utade, nteede ña ma kasuki ntado suchi kuechi ka skuai vaga tuva siki iyo kuenta basquet kuenta tut yuka o iyo ja kachu´unu yu´uva suka nu kivi ntaa suu ka kunteyi, ku kakunte ide siki viko in viko bodega kasikide suga ku ja kakuntede kanide in ja kakunte vixide.